Ósé desde na̱xa̱ xja̱nxtíni na kjuankíxini ikjuini escuela kjuankíxixíni inꞌó nánó ikjuini kinder kꞌuitjani tsonixjani ti̱na̱jní ntahó na kuitjani chóxichoni chájan tꞌitochoni na natohó la tóhechoni tꞌichochoni taxrjechoni escuela tsítachoni tinkáchoni tsítachoni taazo ntahó la tꞌatxjrexíchoni escuela na sátsjichoni ndoe̱choni na tꞌitochoni chájan na ti tso̱jin kuekjikochoni koi vici kuenṭé chjasin tichréhe̱choni chájan tꞌitochoni la Ntahó na kjuankíxichoni tꞌitochoni tóchoxichoni íso chájan na xi̱kaha xránkíxin ti ijnko para tꞌiton chojni ijnko chájan la xi̱kaha mé xrankíxin na mé nti sákjuichoni nó escuela primaria xránkíxin jnko yaá etapa de vida para tóchoxichoni escuela titjachoni nixjachoni ti̱na̱jni na tꞌitjachoni tsonohecho nkexrín tsixinkí káxín ri forma tjénka̱yaxichoni tanto taha la ijnko tꞌixinkí ri mente kuènṭéni la ri jnko deporte ixi ijnko nkehe tsotsitachoni la imá kuétsichoni futbol na ko ri basket bol a Ntaha ri xránkíxin ixi ri jnko juego tsotsítachoni a la xi̱kaha tsítachoni ri jnko deporte por por ti chjasin ntihi la xrankíxin ijnko ewuipo de jehechoni chájan na hasta ijie tsítachoni ti jnko deporte̱ itꞌin basket bol a la ti taha na ti̱kao jnko nkehe para tanto jnko vida saludable ko iochꞌechoni ntoe̱choni para jnko bien ti ntoe̱choni a la ri íjnko juego kuétsichoni na ri nti basket bol na ko ri fut bol na kja̱xin xi̱kaha tꞌitonchoni chájan itjichoni tsítachoni La mé xi̱kaha káxin tíhi mé xrankíxin ti jnko juego de vida cada ijnkochoni a la ri xi̱kaha tsítsachoni tanto ijnko cancha o̱ ijnko nda̱sin ndoe̱choni na mé tji choni tsítachoni xi̱kaha hasta ri ijiena chóxin sin ri xi̱kaha ijnko ri juego a la mé ijie xi̱kaha la tsíotachoni na mé ixrichoni na xi̱kaha ti ijnko nkehe tsítan ni na ri ijnko juego roṭéchoni chrátjaxi̱n ri pelota a ri tjoa̱ chrꞌátja̱ ichro sin xi̱kaha itꞌin ri deporte ri ngiva kuênténi a la xi̱kaha tsíta teyóchoni tsíta ijnko cancha Mé xi̱kaha ixrichoni tsítan taha mé xi̱kaha ri ijnko na xikaha ri tsítachoni hasta ijiena tjenájín chajan tsítan na siem´re y cuando na tsítan chajan ñao martes na iyꞌá equipo na tsítan sin na xi̱kaha ixri sin hasta ijiena xikaha tóxrihini nchexroani a veces na tátsinkaxin tele ichrán deportes jehe futbol o̱ basket bol na nchexroachoni imá tóxrihini tsokjuinchexroani ri taktsínkaxin tele xi̱kaha nchexroani na tjixini jnko equipo favorito la a veces na ichꞌeni apostar ijnko juego nkexéhí ri deporte tꞌaxrje tele a la nchexroani na ijie Na tóxrihi̱ni tsokjuini tsokjuin kinchexroani deporte xi̱kaha íjnko chjasin itjichoni xi̱kaha nchexroachoni la tsítan chajan ri chjasin ntihi la ókjé tsítan chajan na ijnki na xi̱kaha tsítan chajan jehe mismo ri deporte futbol na ikji nti suquer yato al ko ikjí futbolito tsítachoni la cada tia ti yatotji̱xi̱n mé tsítan chájan la ts´ítan sin na itjini nchexroani imá náxrjón ijnko deporte ixrini nchexroani o̱ jeheni tso̱heni dedicar tiempo kuènṭéni tsotsítani sinchexroani na imá náxrjón mé xi̱kaha ikju´íni íjnko chjasin na tsítani ijnko deporte Kayói deporte kuétsitani mismo tiempo ri basketbol ko futbol na siempre kuétsitani kjónde kjuini íjnko chjasin na kuétsitani kjónde ichꞌechoni ixra̱ la ri ñao tsokéhechoni na kuétsichoni ri deporte a kayói deporte na imá náxrjón kuétsichoni la ijiena xi̱kahó tjejó chajan intsíntsí na tsítan sin xi̱kaha mé ijnko ñao la na̱xa̱ tsotsítachoni ri ijie na tsíta na ri ijie na̱xa̱ tsítachoni jnko deporte jehe de ri kayói na̱xa̱ tóheni dedicar tiempo para tsítani na ijnko deporte imá náxrjón la xi̱kaha ri ijie, Xi̱kaha na ri chjasin i ikjí ijnko cuadrilla de tꞌoan sin iko como caceria na itji sin hasta inta ntalókan na chrítójna̱ sátsji̱ sin na mé tikjea sin xíjna̱ na tóan sin xi̱jna̱ la ko chíno nte̱je̱ la ri koxra̱nonte na ri konda̱níxra la cuando sátsjixin na sătsji sin iyꞌá ñao na mé sátsji sin na ijnko carro sátsjiko sin ijnko inꞌó kilómetro de ri chjasin la sátsji sin tsikjea sin iko la siempre y cuando na nohe sin kaíha tiempo tsꞌóan sin ijnko xi̱jna̱ ya que Táha ri jnko nkehe iko imá tjea sin na a vece na tꞌóan sin ijnko xi̱jna̱ o̱ ijnko chíno de ri jiyꞌá ñao itji sin na tsji̱kao̱ sin ijnko ikon de ri itsjé ko tjejó nte̱je̱ na tikjea sin ri iko la ntsíkoa chrakon sin kjóndé jnko deporte ixri sin nte̱je̱ la siín tsi̱ka̱rꞌe naja ko siín konche imá venenosó na chráko̱hen sin ri yaá ikon chónta sin con cuidado ixri sin xritja sin ri xi̱jna̱ la ijie ri chjaséni mé siín ijnko ikon imá jie̱he̱ chrako̱hen sin siín nte̱je̱ la ó ixri tigre na siín koxra̱ ichro sin la chrakon sin iyꞌá ñao itji sin na itji̱ sin to̱kéhe sin chrítójna̱ Mé ijnko lugar imá jehe sin na confiable para to̱kꞌéhe sin ri ntaha a la sátsji sin tsikjea sin tso̱ñao na sátsji sin na hasta sátsji̱ sin chrítaon ijna̱ átsjindankí sin na tsjiji sin hasta itjo yóyó itꞌin ichro sin na ri tsoxéta sin dende iko la la como jnko tiro blanco la chjéhe sin iko á jnko koxroxe na á ijnko ijnko ijnko chika nte̱je̱ siín na chjéhe sin kja̱xin táha la jnko iko inie choni táha la jehe sin la ichꞌe sin nti como jnko deporte̱ ri caceria tꞌóan sin iko an na ntaha na sátsji sin na hasta ntaha ndá tósóa nio na ri tsꞌóan sin xi̱jna̱ na ntaha tꞌe̱̱nka̱ sin itja̱ la Sátsji sin tso̱hen sigue tsixin sinie sin na átsji sin na hasta tsoxitja jnko yaá iyꞌá ñao ri itsꞌen tsꞌóan sin ri ijnko iko tjinkaon sin tsꞌóan sin na ri tꞌoán sin ó tsokjachoni despue de yꞌá ñao a, na siempre na xranchehe kuachaxín ri sin comisiriado me sin a na mé tsjajon kuachaxín kixin mé jína ástjichoni ijnko nte̱je̱ tsíchréhe̱choni ri iko a ndá ri donde ñao itsjichoni nda ri jehóchoni nohechoni itsjila xítjahya afuerza̱ tsoxrajon ijnko kuachaxín mé jína itsji sin tsikjea sin ri iko a nti xi̱kaha kuaxróxin itsji la ri gente la ánto̱sén sin ri siín jnko kjuachaxín a mé tihi na cada toṭꞌo̱ nánó mé xrajon ri ijnko kuachaxín itsji sin Tsekjea sin ijnko ikon na ri tsꞌóan sin ri ijnko zoorro o̱ tsꞌóan sin ijnko koxra̱ nonte o̱ ijnko ndáníxra̱ mé teóchonta sin nchenta sin nandá teochónta sin ndoe̱ sin taha la ijnko para jehe sin na ijnko iko imá náxrjón ixi eh sin la ijnko trofeo táha chónta sin ndoe̱ sin ri ijnko de ri ikon a ri iko sinie sin na para sinie sin nda ri iko para ína tso̱nta náxrjón tsꞌejó ndoe̱ sin la koi táha tjea sin cuando tikjea sin ijnko koxi̱jna̱ mé táha mé xri sin ri ijnko deporte de ri caceria la imá náxrjón ixrini ijnko nte̱je̱ itjini ijnko nte̱je̱ imá iknko nte̱je̱jín na imá náxrjón kixin taha na tanto tjinkiṭsa para ntoe̱ni tanto ri iko itꞌe na chónta chóhan nkehe beneficio para Ntoe̱ni na imá náxrjón ri ixrini jnko nte̱je̱ tsjeani iko la itsji sin ókjé tsji̱xi̱n ókjé nketín lado tsji̱xi̱n sin ri sin xrotie ri sin nda̱nche ri sin íjnko chjasin tji̱xi̱n sin ri sin tji̱xi̱n tꞌáni̱nka mé itji sin imá tóxrihi̱n tsokꞌuajin sin ri chjaséni ntihi ixri sin nte̱je̱ koí sin na imá náxrjón ixri sin ntihi ichro sin na xritjea sin ri iko a ya que ijnko deporte dondequiera siín tanto chjaséni na tanto íjnko chjasin na imá tóhen sin dedicar ti caceria a na ri imá ósé na kꞌuékohya imá iko ri ijie na imá itsjé iko diferente siín na siín catorce iko diferente ri iko sinie sin ko ri iko náhí na Siín iko chráko̱hen sin ijie ri ósé na kuékoha iko jie̱he̱ ke ri ijie na siín iko imá jie̱he̱ ikon sajvaje na ijnko ikon tsoxéta sin na tinkekuá sin yaque xitjahya tsꞌóan ri nda̱níxra ri koxra̱ tigre puma na ri iko a na xitjahya tsꞌóan sin ya que xi̱kaha tjejó ri sin ntihi usó na kostumbre na tjeotoa̱n sin kixin tiko la kjónde tsoxeta sin na tsꞌóñahña sin ya que ko jína tsꞌoan sin na xi̱jna̱ na chíno nte̱je̱ na chíka nte̱je̱ na mé jína tsꞌóan sin a̱ndá riko jína sinchenta sin mé koxra̱nonte ndáníxra mé jína tsꞌóan sin ya que tjejóni ijnko chjasin ichꞌe manejar Ijnko ley de uso y custumbre taha mé ijnko ley chónta chjasin na siempre ichꞌe sin solicitar jnko kjuachaxín nadá ri jnko kjuachaxin tsoxrajon na siempre tso̱hen respetar ri nkehe ley tjajon sin ijnko xroon tjejónixín cada jnko nkehe tsichꞌe sin jína ti itsji sin nte̱je̱ na ri cada tso̱yoa nta ri ixri sin nte̱je̱ xitjahya dondé tiempo o̱ cualquier ñao tsjichoni ijnko nte̱je̱ tsjeachoni ko ya que por temporada ixri sin na táha mé nti xi̱kaha ixri sin ri jnko caceria.